अल्जीरिया इस्लाम धर्म से बहुत प्रभावित देश है। यहां के लोग भी पारंपरिक वस्त्रों में रहते हैं, जैसे जेलबा और गंडवा। और यहां के घरों का डिजाइन कबीले के अनुसार होता है। यहां का पारंपरिक संगीत राई है, और पारंपरिक खेल मात्रगा है।